सहाकार के खाना बनाये के अच्छा हुनर होगे के चाही, उकरा बरताव अच्छा होगे के चाही। किकरो परती, उकर टुकान में कोई भी आवें तो उकरा से अच्छा बरताव करें के चाही होगे। संचालन के देखरें के खाथें जिमेदारी होगेला <hesitation> चाही छे। यह यह सुनिश्चित कर रच्छे कि भोजन के अनुभाव का हर पहलू प्रनाता के साथ वेवस्तित होगे चाहे छे। जिसे कि भोजन स्वादिष्ट है चे की नहीं, और उँ भोजन ग्रहा के पसंद आवे चे की नहीं।